takk krakkar fyrir öll flink myndböndin sem þið eruð svo duglega að senda inn við komum þeim ekki öllum fyrir í Stundinni þannig að mig langar að minna ykkur á flink þáttinn á Vestfjörðum og stendur bærinn við Patreksfjörð þið haldið kannski að Patreks fjörður heiti eftir einhverjum sem heitir Patrekur það er alveg rétt hjá ykkur heilagur Patrekur var verndardýrlingur Írlands og það var landnámsmaðurinn Örlygur

sem hét á heilagan Patrek og nefndi fjörðinn eftir honum að geyma þangað eins og bærinn er oft kallaður og hér búa tæplega sjö hundruð manns meðal annars þessir krakkar auður Tryggvi og Kristín og nú er komið að því að kynnast þeim og lífinu á ég á systur pabbi og mamma hennar áttu einu sinni heima saman skemmtilegasta sem við fjölskyldan gerum er að fara í ferðalag saman ég og Katrín vorum að halda tombólu við gáfum Rauða krossinum það og konan sem heitir Helga tók mynd af okkur og við fórum í blaðið svo ég ætla að verða drottning ég mun aldrei borða hákarl hann er ógeðslegur

svo vildi ég læra líka að syngja þegar maður blæs í trompet þá gerir maður einhvern veginn svona við erum núna í íþróttaskólanum æfum eiginlega allar íþróttir kannski einum mánuði er fótbolti hinum karfa hinum frjálsar

íþróttafélögin í bænum heita h h f og íþróttafélagið Hörður héraðssamband hrafna flóka mér finnst skemmtilegast í ég

fjall á sama klukkutímanum það er skemmtilegast að vera úti og róla heima einu sinni var ég að

að drekka mjólk og lak mjólk út úr henni ég alveg af því að komu svo margir blettir á

kom hvalur allt í einu beint fyrir framan bátinn þannig að pabbi ég vildi að væri bara sól og maður mætti vera í stuttbuxum og stuttermabol og mætti alltaf fara á ströndina og vaða í sjónum bí bí og blaka í kveikt á perunni leikinn okkar góða þar sem furðulegustu hlutir verða til og allt getur gerst

og keppendur í dag eru Katla og Anna Lilja velkomnar stelpur í kveikt á perunni

verkefnið sem við ætlum að leysa í dag er geimskip þið hafið einhverja einhverja hugmynd um það hvernig þetta lítur út allt saman já en þið hafið ekki hugmynd um hvaða efni tæki og tól þið hafið til að búa til þetta geimskip

eða fjóra þá skulum við sjá hvað er í þeim kössum í kassa einum allt sem þú þarft til þess að komast til Júpíter til að hitta bestu vini þína og sápukúlubyssa í kassa þrjú

tin

búnir að koma sér fyrir hvernig líst ykkur á þetta stelpur eruð þið ánægðar með efnið

fenguð já það er eins gott þær hafa bara tíu mínútur til þess að búa til geimskip haldið þið að þetta sé nógur tími já þá er ekki eftir neinu að bíða en að kveikja á

gerð þú þetta nú ert þú búinn að gera þetta orðið vinsælt af því einhver annar er búinn að gera þetta pönk

það sem enginn hefur gert áður spilum lag sem

fjöllin hafa vakað einn tveir þrír fjór

meina svona nú verð ég að biðja ykkur um að taka smá nú er tíminn hálfnaður þið eruð búnar að vera að vinna í fimm mínútur hvernig gengur vel það er að myndast hérna tvö glæsileg geimskip nú er ég búin að lauma til ykkar og spurningarnar á þessum spjöldum

núna hafið þið fimm mínútur til þess að klára

að smíða geim skipið og svara spurningunum ekki nóg með það heldur kemur smá babb

kemur upp vandamál áhugavert

dragið eitt babb hvað stendur á spjaldinu bundin við hausinn á

svo þú getur bara notað hina höndina til að klára verkefnið þú mátt velja hvor

kannski soldið erfitt þegar maður er að vinna með hamar og nagla en heldurðu að þetta sé hægt ég veit það ekki en við verðum að prófa þá það Katla þú mátt draga spjald hvað er þitt babb nú færðu gleraugun góðu en skemmtilegt gleraugun góðu eru einmitt akkúrat hérna gjörðu svo vel Katla mín nú verður þú að vera með þessi gleraugu á meðan þú klárar þrautina og svarar spurningunum það eru fimm mínútur eftir það er stórhættuleg spurningakeppni sem enginn vill tapa í það eru núna fimm mínútur eftir og við kveikjum aftur vill vatnið komast út og þá springur það nákvæmlega og þegar örbylgjurnar sem eru bara ljós skella á baununum þá byrjar vatnið að titra svo þegar það verður nógu heitt þá sýður það alveg eins og í potti og þá springur

af því þrýstingurinn verður svo mikill og þá og breytist í svona

jú svo líka

allt í kringum hana þannig að örbylgjurnar sjálfar eru ekkert hættulegar hvað

og vetnisatóm vatn er samsett úr

einu og tveimur vetnisatómum þannig að þau líta út eins og Mikki mús eða mína mús

það brann ekki það brann reyndar smá örbylgjuofnar eru soldið sniðugir og þeir eru ekki hættulegir ég hélt að ef maður setti hausinn inn í

bráðna ef við myndum

minnka ykkur og setja

ekkert rosalega gott fyrir ykkur því þá myndi til dæmis vatn í líkamanum ykkar byrja að sjóða þið mynduð ekkert springa

við myndum ekki setja ykkur inn í örbylgjuofn erum við með vatn

þú ert sjötíu prósent vatn

að prófa að setja vínber í örbylgjuofninn já augnablik ég ætla að forrita það inn í örbylgjuofninn nú kveikjum við hvað gerist þá

hvað þarna var að gerast þarna var að verða til

er samskonar gas og er inni í sólinni

í náttúrunni líka nei örbylgjur eru bara ljós

sjáum frá sólinni nema það er örlítið orkuminna heldur en ljósið frá sólinni það er samt ein hugmynd að senda popp út í geiminn þá myndi það ekki poppast af því þessi örbylgjugeislun er svo rosalega dauf

af því alheimurinn er svo stór og hann hefur þanist út þannig að orkan hefur dreifst yfir svo stór af því ef alheimurinn er allt sem er þá getur hann stækkað ef honum sýnist svo

það er góð spurning ef ég vissi svar við því þá

Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði en kannski er ekkert fyrir utan alheiminn

því alheimurinn er allt sem er eða það eru til fleiri

einn alheimur kannski er bara einhver annar heimur sem er

ég var að fá skilaboð það eiga að sjást svo fín norðurljós í kvöld tíminn er búinn þú mátt losa höndina og við skulum

taka niður gleraugun þetta er ekkert smá flott eru þetta geimverurnar sjálfar eða er þetta skraut

spennandi ég hlakka til að sjá þessa

þetta er glæsilegt lýstu aðeins fyrir okkur hvernig þetta geimskip virkar og hérna kemur eins og byssa er hún með byssu hvert er þessi eiginlega

Júpíter á hún heima þar er hún bara að heimsækja einhvern hún er að fara að heimsækja vin sinn en samt með byssu það er betra já

kannski er þetta byssa sem skýtur sápukúlum

frábært þær náðu að klára þrautina gera tvö glæsileg geimskip og svara spurningunum í stórhættulegu spurningakeppninni ég held að sé kominn tími á að

fá úrslitin úr stórhættulegu spurningakeppninni sem enginn vill tapa í þannig að stelpur stelpurnar eru tilbúnar

þær standa á öndinni bókstaflega og hafa ekki hugmynd um hvað er að að gerast við ætlum að byrja á því að fara yfir spurningarnar fyrsta spurningin var hvað heitir leynilegi staðurinn í Bandaríkjunum sem er frægur fyrir að rannsaka geimverur og fljúgandi furðuhluti a

Katla sagði a og Anna sagði c hvað heitir bandaríska

er það

hafi verið NASA spurning númer þrjú er þann fimmta nóvember árið nítján hundruð níutíu og þrjú klukkan tuttugu og eitt núll sjö boðuðu geimverur komu sína á

Snæfellsjökul hvað gerðist þennan örlagaríka dag var það þær komu ekki eða þær komu og eru þar enn eða þær komu og voru alveg eins og við og búa núna á Grundarfirði þær sögðu báðar a þær komu ekki það er alveg ljóst að önnur er búin að tapa og hin er búin að vinna það er ekki eftir neinu að bíða en að

toga í keðjuna hann er risastór við vitum ýmislegt um hann en ég held að sé rosalega margt sem við vitum

geimurinn sé

í bíómyndunum hvaðan fá þeir upplýsingarnar